Ny fomba famokaran'ny gitara feo indray a, izy io moa zany zava-maneno misy tadiny de dikan'izay a iny tadiny iny no amokarany feo, apetraka eo ny rantsan-tanana de arakaraky ny fihetsikin'iny rantsan-tananao iny a no amoahany feo kanto.